أولا أحسن ويك إند بالنسبة ليا تنجم نبداها بالراحة نرتاح من تعب الخدمة نرتاح من تعب الجمعة والباقي نعاديها مع العائلة ومع الصحاب بطبيعة العائلة لازمها تاخوا وقت وحدها نجم نأكلوا مع بعضنا نحكي و نلعبوا ألعاب نتفرجوا في أفلام وكيف كيف نخرجو مع أصحابي نشوفوا شنو بش نعملو وكاهاو.